Cantyja ꞌnaaⁿꞌ cepillo jeꞌ cepiloo juunaꞌ lꞌuenaꞌa cwentaaꞌ na nmaⁿ tsꞌaⁿ ndeiꞌnꞌom tsꞌaⁿ jeꞌ jeꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na macaⁿnaꞌ na nncwilꞌueeꞌndyuꞌ juunaꞌ na nmaⁿꞌ ndeiꞌnꞌomꞌ ee na cantyja ꞌnaaⁿꞌ na chaꞌ na ya nntsꞌaaⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ndeiꞌnꞌom tsꞌaⁿ tixotꞌuii cwii tycu oo nntsꞌaanaꞌ chiuuwa na jom na wanoomꞌm nntsꞌaanaꞌ na ticꞌee jndye na nncjoomꞌm joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na macaⁿnaꞌ na nmaⁿ tsꞌaⁿ ndeiꞌnꞌom tsꞌaⁿ joꞌ chii cepillowaꞌ na mateijndeiinaꞌ na ntmaⁿ ndeiꞌnꞌom tsꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na cwilue tyonasei jeꞌ macaⁿnaꞌ na nmaⁿ tsꞌaⁿ tseiꞌnꞌom tsꞌaⁿ ndyeendiiꞌ na cwii xuee luaꞌ yuu na lꞌueꞌ jeꞌ cepillowaꞌ na nncwilꞌueeꞌndyuꞌ juunaꞌ jeꞌ na nmaⁿꞌ tseiꞌnꞌomꞌ chaꞌxjeⁿ na macaⁿnaꞌ jeꞌ chaꞌ na nncꞌomꞌ na ya cantyja ꞌnaaⁿꞌ ndeiꞌnꞌomꞌ jeꞌ luaꞌ cwii nnom na mateijndeiinaꞌ luaꞌ ꞌnaⁿ na lꞌue cantyja ꞌnaaⁿꞌ cepillo na matseiljuꞌnaꞌ ndeiꞌnꞌom tsꞌaⁿ ndoꞌ nacjooꞌ ntsaañe tsꞌaⁿ.